انا افضل انه يكون يكون عندي معرض فني شخصي يضم جميع اللوحات اللي رسمت حتى الان لاني احب الفن مرة وكمان صعب جدا انه الشخص يمتلك يعني كل اللوحات الفنية بعكس الكتب انه ممكن الواحد يمتلك مثلا مكتبة رقمية بسهولة او يوصل لاي كتاب.